Izy koafa tegna maika kofa mandraigny edy: maromaro karazagna hanigny manjary atao. Voalohany anao afaka direct mivanga mofo hohanignao. Ave anao ka afaka mahandro atody hohanigna atao hanigna mandraigny na fontsy atao hanigny mandraigny.